كانت الرياضيات، أحببتها لأنها كانت دائماً تمثل لي تحدي ممتع، أحببت كيفية استخدام الأرقام لحل المشكلات وكان لدي شعور بالإنجاز عندما أتمكن من حل مسألة صعبة، أيضاً كان لدي معلمين طريقتهم رائعة في الشرح المفاهيم المعقدة مما جعل التعلم ممتعاً فالرياضيات كانت تعلمني التفكير المنطقي والتحليل وهو شي أعتبره مهماً في الحياة.